Demngal mi burdaa yiduki mi waawa kanjum woni arabre, mi yidi mi waawa arabre masin ngam bo kowadi tomi yahi lesde arab en do mi wolwa be arabre mi faama be be faama mi nden haa jangugo qur'anu bo tomi don janga mi anda ko mi jangata nden mi waawan fassurki.